Xtik ch'aj wu s-aaq e xtikb'an te chu k'ob'lomeel chu wu jabon wu rins i xtik xtikch'aj e chu wu q'ab'lajneem para ke e xke'ch'ajik wu wus-aaq e wur xraq wuq k'jol wu ixoq i wun s-aaq wa' i njel wu limpeza.